अगर मैं कोनो अपन दोस्त के जन्मदिन भूल जात हो । तो मैं ओकर से माफी मांगू कि मोर से गलती होगीस है मो के माफ करदे। और माफी करे के बाद ओके पुनः जन्मदिन के बधाई देहु और अभिवादन कर हु।